Tedi na kano niti iin ti'ó, te ditano ni nraxaá ku ku <hesitation> ti'ó nioté na nakinino no ndoté, nakenenó kuechi kuechité nakeno no kidii, no kidii té kanguano caldo kadanguano mole kanguano un xun, kuño xun kadanguano kuño ti'ó ñoo xun ña ña ihó kadanreyu na kan kadanguano tiko kadanguano hu j <hesitation> xhintiunó kuño tikoño.